Alura për mi al e impurtant stüdié matematica përché se no ëmparerìa pa i nümer e ëntà ch'empare anche a fe i cunt përché ën la vita a pudrìu servite anche për ël travai o per d'aute coze ëndua che deve fe dë cunt